Ora ta'bi ne' katoj ne' 'ngo niin, ta'bi ne' naran rruhua ne' ngá ne' kú ne' sani ora tabi ne' katoj ne' bin riki chij ora tunj ora, asi ka'be katoj ne' ta riki uun ora katoj ne' taj ta ni be'e ki'hiaj sa'aj ne', nanun rruhua ne' a'ngo kwi ni ka'anj ne' riñan 'ngo tisun ne', sani hiaj nitaj si atoj be'e ne' hiaj nne ne' ba 'ngo sun riñan ne' nej ahia ne' nej, asi ba 'ngo tisun ne' 'hiaj ne' ni nne nikan ne' toj, ni ri' ne' atoj riki bbij ba'ninj ora nej riki ka'anj ora nej, 'un' ora nej sani hiaj nitaj si atoj be'e' ni 'hiaj chi'ij ñun', 'ngo nej sí ché ki'ñanj ta'aj ni hia nitaj si atoj be'e nej sij, riki 'ngo orin bbij ora atoj nej sij ni nanun rruhua nej sij sani 'hiaj chi'i nej rasun ta sisi si katoj be'e áj, sani isi be'e be'e kato ni rikij toj si kanukuo ki'hiaj sun', riñan 'ngo tisun riki toj si ka nihia' rruhuo' ni ka'be ki'hiaj sun' 'ngo tisun', ni ta bin si 'hia nga kwenta katoj ne' ni kutukumin ne' ma'an ne', riñan 'ngo rasun katoj si ta'bi ne' katoj ne', ta ba ke ta'bi ne' riki si 'ngo si chij si tunj ora áj.